Empiiya zange tinzibika mu bank

Ekintu kyensokeraku kakyarumwe okukola nga n'akeyimuka emambyamambya nfukamira okumagula gange nindamya onyamwanga oba nimusaba olwa kunsobolesya lwa kwimuka nga nkyali mwomi kubanga baingi babasya nebakarayo ndina okwebalya onyamwanga a ankumire ninyumuka nga nkyali mwomi

Obumanyisyo obulanga okuwaamu amaizi omuntu awotoka amaiso gabba geeru ttei atambula nga nambula maani era nobwabba nga alina kyakukola takikola n'amaani tomubonamu kanyege obwo mbe n'omanya nti amaizi gai obundi n'oku n'oku n'okutambula mbe kulema nasigala mbe nga munaki omubiri gwona gwona nga gunaki

Bainza obutabba boona boona nti banywi bamukago naye enamba ekusinga banywi ba mukago era lwaki banywi bamukago tulina ebitukwegeranganaku, tulina oluciiko oluttugaita kirina kyekittuweerya lwaki tukutambuura amwe. Bani abakwalalana abamwe ekibaleeta okwaalalana obutabba n'abanywi bamikago mize, naye emize ati gyaweirewo olwakusoma

Ebbula lya mirimu litatagenye nadala nkabani abantu abasomere bakuswagana emirimu emirumu tegikuboneka era nabagaba emirumu nokuba nga odi akwendya okumuwerya omulumu akumusaba te esente zingi nga te odi akuswagana omulumu tayina te sente esente azimaliire mukusoma so neba nga embeera eyo etatagenye omu bya mirimu omu kitundu kyaiswe.

Omukiseera kyange ekyaidembe nga mpumuireemu kyenyendyambe omuno okola nyendya muno okubaku n'abana bange okulambulaku emisiri jange noku nokukolamu awo obuzenyozenyo ninyiruka irukamu ninsamba sambaku awo omupiira ombiseera byange ebya dembe.

Kyensokeraku okukola nga nakeyimuka emambya mambya nina okusoka okunaaba amaiso nimala okunaaba amaiso nina okukuuta amaino nga nkyali kwaba kukola bindi

Engeri emwei gyenyiza okulanyisyamu okwelalikira okuzwa omubizibu byabulizo okugeza omuntu ayinza okwelalikira nga akwendya sente okikutegeza olina kukola muno noba ne esente omuntu ayinza okwelalikira nga talina mmere ekikutegeza okwaba kuluma ofune emere omuntu ayinza okwelalikira nga talina school fees olina okukola muno oboneka nga ofunire e school fees.

Ekikusokera kakyarumei abeigi abatakwesobola basosowezebwa oku basosowaza juli nti mubuli kimwei nibo baba oku mwanjo okugeza nekuba nga okusumba line ya mmere oyo atakwesobola niye aba omu maiso oba niye asokerwaku nekuba nti obwegesye omu kibiina aikala my maiso era ate te mbamwegesya ku speed yamwei

Empiiya zange tinzibiika mu banka era nje empiiya zange omuno ntera kuzibiika mu sevingi gurupu, uum n'oku mobayiro mane n'ekifo ekindi ekikwegerayi mbiika nta na ka bokisi kange ke mbiika mu empiiya zange.

Haa ekyamazima amasanyalaze oku kyalo kyaiswe tulunago gani agaizire aga byalo era galiyo gakwaka naye emabega awo tetubeirebe nago naye ati wetukubaliza nti amasanyalaze tulinago oku byalo byeswe era gakwaka

Nkwatiraku nku kwatireku edi omweka za begeesye kubanga abegeesye ni bafuna emirimu kye bakukola bafuna akasente olwonitte nibasobola okwata okubandi olugendo nilubbanga lukutambula lutyo lutyo lutyo.

Nsinga okwendya okuwuliirya enyembo k'ezaddiini ezo zendya muno, era nziwuliirya, omu bwiire bwange.

Nga twakanja ekidukano omukitundu kyaiswe, ekikusooka tuina okubba n'ekabuyonjo. Tusake e kabuyonjo aa tugifunireku ekiku ekikubbinikiraku, tunaabe omungalo, aa tunywe amaizi agasumbe awo tubba tukusobola okukaa okakkanja oba okukendeeza ekidukano.

Eni enkola yakubika empiya okwakala omunkola ya mutimbagano ekikusoka jangu ekwanguwa okusingaku tte enkola jidi ejindi enkola ezindi.

Ekituffu amasomero gambyalo gasikiriize ebyanta ebyanyegesya ombitundu byaiswe omuno muno gagezereku okubiriza abantu okwaba okutwala abaana omumasomero deke abaana basobole okusoma emambya bafuke abamugaso edi ombitundu byaiswe oba olyawo nogasa eiyanga lyona lyona.

Enkola ya byanyegesya eyambire okufuna abakulembeze abanyakasai ekyakabiri enye enkola ya byanyegesya era te eyambire okufuna abantu abakuyamba tugeze nk'abasawu omu malwaliro gaiswe abasomesa boona tutyo.

Abantu omukitundu kyange banywi bamukago era omunywi wa mukago niyooyo omuntu gwobba naye oba abantu bemubba nabo n'gomaale okufuna obuzibu oba amasanyu. Omunywi wa mukago aikirawo mu bwiire nimubba naye nimusanyuka nikwabba kunakuwala nga mbeera ya ku bizibu katugeze ka ko kufiirwa abanywiire ba mukago nimubba nabo era nibakugumya oba musanyukura amwe.

N'omala okwegesebwa oswaga... oswagana omulimu. Ninamaare okufuna omulimu gwindwire obwomi bwange kubanga omulimu gunsasula ni nsobola okweiccaaku ebyetaago byange.

Eeeeh ewaiswe amasomero gawerya abaana ba bwojo n'abaala obwenkanya okugeza nti abaala baba ne ne kyoloni kyabwe bonkai na bwojo ekyoloni kyabwe bonkai era abaala basomesebwa nikyo kimwei n'abwojo tebabawula abwojo babe bonkai n'abaala bonkai

Eka yange engeri gyeyendesyamu okwega wanuu kukubiriza abaana okwaba okusomero ekyakabiri aa oyinza okusanga omwana wamulirwana nga alawo bambi bamupekere nga tali awo talina kitabu n'okwata omwana oyo n'omuwa ekitabu oba oli awo bamupekere sente za bibuzo n'okwata esente n'ozimuwa.

Ebyanyegesya biyambire bitti ekka ezanjawulo okutwaramwei e bizinensi bi bu biyambire abantu okubba nga nakumanya okubala nebiyamba abantu okubba nobukugu obukutambulya ebyoma omumakoleero.

Ekisokeera kimwei nomala okweteeja nti omuntu oni ayinza akasubba, ekyokola namba emwe kumutwala kuirwaro kubanga niyamala okubba nako kakwiiza'te okusiiga abandi nomwikya okwirwaro otomuleekayo mubaziire kubanga ayinza'te okukyukirawo nazwayo, okutekawo omwoyo ogukulumirwa eeeh ekyo kitamba endwaire zingi era kiyamba.

Aah ekitundu kyange kiyambire ekka yange ekyamazima, kubanga bankubirize okuboneka nti nga nkutwala abaana bange okufuna ebyanyegesya omumasomero agamulembe era kinkore kusai munoo nfunireemu ebintu bisai munoo bingi.

Obumanyisyo obulanga omuntu okuwamu amaizi omu mubiri omuntu oyo aba talina omuntu oyo ayinza nokuba nga takyasobola nakutambula omuntu oyo osanga na maiso gamwei nga geeru obo nibo bumanyisyo obulanga nti omuntu aweremu amaizi

Engeri gyoyinza okwekendezamu obulumi nga oli munsonga wanuu onna okwaba omwirwaro nibakuwayo okumakerenda aga kusobola okakanya obulwaire obubba bukuluma.

Engeri ekusingirayo kakyarumwei okujanjaba omusujja omu baana nikwo okutwala omwana omwirwalo edi omusawu omukugu nasobola okumujanjaba omusujja gwa nsiri nko nko musawo oyo naba nga wakugukire